اللعبة المفضلة بالنسبة ليي كانت في الظلام، كانوا أخواني ينخشون، واحد لابس دفة فوق رأسه، وخرمس أسود ما يبين شيء ويدور علينا! يلاقينا شوي شوي يمشي إلين ما يجود البني آدم، أو يجود الشخص! يعني لعبة تخرع وعجيبة كانت.